<hesitation> lau ese, ouna, kantri nani laiam, kantrina na, irupien kanai. Houna irupien kantri, ladana na, portugal. Portugal na lagu, feiva hanuana, dia gauta dainai toh, kristiano ena, gadara dainai iana gabu na feivaia. Lau bainala unuka, first things first bainala na, iena gadara doh baina itaia iena gabu doh baina itaia iabe edebana tauna, iabe ede bamona <hesitation> stati ouna, lada badana eabia. Hereadaena beh iena gabu. Iena gabu ma, hanua o kantri goevana ta. Edia gado dan gado namona ta, bona edia tano edia davara, gabu namona ta. Hereadaena beh edia, ororo ororo, dia ororo namodia, edia ororo latadiai ruma namodia bokaram, edia view o edia, roaroa gabudian roaroa gabudia namodia. Una dainai lau portugal, na feivaia. Ereadaena beh edia, noho mauridia. Unukai, seh enaoenaom, heirieiri, dia momo, ala ala dan dia momo, mauri maino mauridia. Mauri namona, helai namo mauridia. Aniani danu asi davadia, kohu danu asi davadia, bona, egu feiva, irupien kantrina beh portugal. Dia edia player dainai toh, houna kantri dan ma na feivaiam. Edia noho mauridia, edia noho daladia, eka seani badabadam bo, seani, maragi maragim. Edia noho maurina na, namo herea normal. Davara taudia <hesitation> davaram, uda taudia <hesitation> udam, toh boitadiam dia miro o, lege lege lalonai enom. Idia iboudiai na, goeva goeva, namo herea, kekendia dan namo herea. Memerodia danu, burukadia boitadiam namo herea, semase gunagunam, burukadia dan iboudiai doini mauri, maragidia dan iboudiai doini mauri, edia noho namodia mauri. Mauri namodia. Dainai lau portugal na feivaiam. Lau bema dina ta bainala neganai, unukai, Edia ororo gabudiai flower namodia, noho gabudia namodia da idauidau edia, sinavai namodai, dala namodia, ruma danu style idauidauai ekaradia. Edia noho mauridia, asi mirodia, gaukara mirodia ekaram toh doini boitadiam idia na, clean bona goeva goeva. Kohu mirodia egaukara laidiam toh, edia gaukara muridiai ma, clean bona goeva goeva. Asi edia gau dikadia alala, sivarai dikadia o, noho mauri dikadia. Edia mauri ibodiai, eka boitadiam, mauri namodia. Hereadaena be udea- edia, gadara beh una, soccer mo e karam. Una dainai na feivaiam, portugal bainala. Tabe, edia, gado bona edia aniani. Dia, edia aniani- aniani ita eda bamodia o, edia kohu ma, kohu namodia. Dia ita bamoda, gau idaudau takaram, idia na una edia dressing, houna same, traditional, type, maurina ekaraiam, em continue'am. Same dressing, Same, kohu ekaradiam, o same way, dala idaudau ai, ekaraiam gauna ekara. Nega haidia beh, edia eirieiri ma, mai taimidia. O edia moale beh, eka boitaiam hanai hanai. Diana moale, hanai hanai taudia. Hereadaena beh bema soccer evaram o, edia kantri, edia team badana elasi laiam. Idia boitadiam iboudiai, <hesitation> moalem. Edia hanua amo, lada badadia dan momo herea. Heuna mero, name gwaurai kristiano, dainai, portugal beh, lause name feivaia.